أصل الكون في رأيي هو عبارة عن المچموعة من ال-الكتل النارية التي ولدت إنفچارات هائلة وضخمة ، و بعدين هادي الإنفجارات إنطفئت وكونت المچرات و المچرات كونت الكواكب، وبالتالي كوكب الارض اللي احنا بنعيش عليه هو ناتچ من هذا الإنفچار اللي بيسموه الإنفچار العظيم!